خمسين سنه لتالي دونك السبعينات <hesitation> نتصور من اعز لي بيريود لي تعداو بيها التاريخ دونك باش نحاول اني نتاقلم معاهم زاده اما <hesitation> نبينلهم خاطر هي وقتها بدات تخرج التكنولوجيا نبينلهم أهمية التكنولوجيا كفاش نجمو نستعملوها خاطر التكنولوجيا كما فيها جانب ايجابي فبها جانب سلبي و نحاول لماكسيمومو نوريهم الجانب الايجابي نتاعها باش ميمشيوش فالجانب السلبي نتاعها و سوء استعمالها